Al an razun a di che a dëvrìu pa esi ciamà lait përché ël lait al e ën prodot, a deriva da le bestie, da le vache, da le crave, da le feie, mentre da la soia, da l'avena, dai vegetai ëntarìa ciamé, parlé dë bevande, succhi, ma al e pa dë lait